काल्या रंगाचो विचार करताना हाव तका रात, कालोख, सोबितकाय या सारक्या गजाली कदन जोडत। निमाणे संस्कारांत सर्के गंभीर अशे दिसून येतां। तो एक रंग जो साधो आनी खोल आसो अस्त, आनी ताचो उपयोग जित्यातरांनी करपाक शकता वा हेर रंगांक हायलाइट करपाक करू येतां।